Makanan yang paling iofi manege okia bira naoko kua kuning deo papeda kangano karna biraka mane ma karbohidrat ingoe sehingga manga tubu manena ma kekuatan ingoe karna karbohidrat mane ma fungsi lo kaiofi de <hesitation> de kia mane popeda deo naoko naoko kuning kangano lo kai ofi karna <hesitation> nako woojomoka popeda de kua kuning mane pikiran lo itage iboboloto ika karna ka ngano pikiran i tenang de i jernih bahkan okia saeke ma ma siri lo ijanga nako bira deo wojomoka okia naoko kiring naoko naoko kua kuning de ikia kangano popeda sokomanege.